<noise> <hesitation> kɨvɨ ndatu ndyoo kutu‑chi ku'u ka'an‑chi tyi kuasa'a‑chi itu ta ndatu‑chi tyempu kɨvɨ ta'an nuu iñu yoo sa'a‑chi chikutu‑chi ku'u tyi <hesitation> kuakichi savi ta <hesitation> yoo abri chityi tɨkava ta chi'i chi'i <hesitation> <noise> ndatu‑chi tɨkava tyi kuakutyi ta chi'i‑chi tɨkava ta ndɨ'ɨ van ta vachi vachi yoo va'a‑ka tyi kuakutu‑chi ku'u kuakutu‑chi ku'u ta juniu chitu‑chi ku'u kuñi ta kuasa'a‑chi kuakutu‑chi iin vitya ta kuakuatu‑chi tuku nu uu vitya a uñi vitya naityi ku'u chitu‑chi ta ta kuatyi'i‑chi ñu'ú tyi ndu nduva'a nu kuak nuu kuatachi‑ti nuu kuatachi‑chi nuñi‑chi ta chitu‑chi tachi‑chi chatachi‑chi nuñi‑chi ta. Chi'in nuu uu vitya a uñi vitya ta keta <noise> nuñi chatachi‑chi kua‑koo itu‑chi ta ndɨ'ɨ van ta cha'nu itu‑chi lo'o <noise> ta chityi'i‑chi yúku chityi'i‑chi yúku cha'a‑tun tyi nukua'nu va'a‑tun ndɨ'ɨ van ta kutyi'i‑chi abono ha'a‑tun nu nukua'nu suku‑tun ta va'a kiso‑tun nɨñɨ ndɨ'ɨ van ta cha'nu va'a itu‑chi chiko ndixi chachi‑chi ndixi tyiso‑chi ndyityi chee‑chi ndyityi iyo ndyityi kua'a ta ndyityi asu ta sa'a‑chi tachi‑chi cha'a itu‑chi ta iin ka'nu‑ñi cha'nu ndyityi van chi'in itu‑chi ta chiñi ndyityi sɨɨ kuñi‑chi tyi kuakee‑chi kalu ndyityi ta tɨndɨ'ɨ kɨvɨ van tyi mañi iyo‑chi tyi'i yúku‑ñi ta iyo‑chi chitu cha'a‑tun ta nduva'a iyo itu‑chi ndukuii iyo‑tun va'a cha'nu‑tun ka'nu sukun iyo‑tun ta <hesitation> kɨvɨ ndatu‑chi sa'a‑chi ndutyi tachi‑chi ndutyi. ta tu'un tuku‑chi ndutyi nakañi‑chi ndutyi ta iyo iyo nukaña tuku nu iñu tɨnda u'un tɨnda ucha tɨnda ndutyi nakañi'i‑chi nuu nuu chata'vi‑chi ndyityi‑chi ta nakañi'i‑chi ta kua'an‑chi kua'an kuanu'u ndutyi van chi'in‑chi ta iyo‑chi naxiko kuenta litru ndutyi ta iyo‑chi xiko uu sava ta iyo‑chi xiko uñi ta nuñi tuku van tyi iyo‑chi xiko kuenda tɨndaa nuñi ta iyo‑chi ñaxiko tuku tyi ñakucha ñakuñi‑chi xiko‑chi tyi koto ta'an‑chi tama ta <hesitation> nu kundya maa nuñi van chii‑chi ve'e‑chi nutyiva'a‑chi ta tɨndɨ'ɨ yoo tɨndɨ'ɨ yoo iya tyi mañi maa iyo tɨndɨ'ɨ cha‑sa'a‑chi chi'in ñu'u‑chi satyiñu‑chi ñu'u‑chi iyo‑chi satyiñu ñu'u‑chi iyo‑chi ñasatyiñu ñu'u‑chi tyi ña iyo‑chi ña ñatu ñiyɨvɨ satyiñu chi'in ñu'u‑chi ta ñayoo‑ñi tyi'i‑chi nu ñu'u‑chi tyi ndya maa ñu'u‑chi ta tukuñu tukuñu ndyu'u tyi. Sa'a‑ndi itu sa'a‑ndi itu <noise> tukuñu mayu tukuñu takuan tyi chakutu‑ndi ku'u ndya nachaa va'a savi ta kicha'a‑ndi tyaa‑ndi ñu'u chiin‑ndi tyi kuasa'a‑ndi itu a ikuu hinaka yúku tyi'i‑ndi ta tachi‑ndi a ikuu hinaka tachi‑ndi ta tyi'i‑ndi yúku sutyi takuan ta'an‑chi satyiñu‑ndi chi'in chi'in chasatyiñu‑ndi ta ma maku cha makɨ'ɨ yúku tyi kokon loko kuu tɨndɨ'ɨ nuu nu ndutyi a nuu ku'u nuu itu tu takuan na matyi'i‑ndi yúku ta kuñi‑chi sa'a‑ndi lo'o ka'an <hesitation> ka'an‑ndi nandɨ'ɨ ma kuñi‑ndi sa'a‑ndi ve'e‑ndi a ndutyi tachi‑ndi a itu sa'a‑ndi tu iyo ñu'u kachin kuu sa'a‑ndi nuu chityi ndutya ta kaka maa ndutya ta chi'in yukuan kua'an‑ndi satyii‑ndi cha'a itu a cha'a ndutyi naku kuñi maa‑ndi tachi‑ndi chi'in ñu'un kachin takuan tyi nuu yɨ'ɨ ka'nu ka'nu kuaki'in‑ndi nu ndutya ta kuasa'a‑ndi nuu chityi ndutya ta kaka ndutya van nuu kanal kuasa'a‑ndi ta kuaya'a‑chi tɨndɨ'ɨ xi xiñi ñu'u‑ndi ten itachi‑ndi ta kua sa'a‑ndi nuu. kuakatya‑ndi lo'o ten nukuña ndutya tɨndɨ'ɨ nu ñu'u ta tyii tɨndɨ'ɨ tɨndɨ'ɨ cha‑tachi‑ndi ñukuan ta va'a koo‑tun va'a kua'nu‑tun ta <noise> nakañi'i‑ndi ndityiñu nachaa kɨvɨ va'a kuu‑tun sutyi kuñi‑chi kutu‑ndi cha'a‑tun kɨnda'a va'a‑ndi hii‑tun <hesitation> tu kuñi‑ndi xiko‑ndi nuñi kuu xiko‑ndi tu kuñi‑ndi tu ñakuñi‑ndi maxiko tuku‑ndi tyi koto makucha kachi‑ndi iin <noise> iin ka'ñi a iin savi <noise> ta <noise> yukuan sa'a tyi kanuu loko cha‑koo nuu nuu ñu'u‑yo tyi kuñi‑chi sa'a‑yo kuñi‑chi tachi‑yo nandɨ'ɨ kuñi‑yo cha‑koo chii‑yo ta yukuan nu tu ndye'un vityin kɨvɨ kɨvɨ iyo iyo yoo tyi chi‑yo viko viko xiñi tumi ka'an‑yo viko sa'a sɨɨ‑chi viko cha'an‑chi chi'in chi'in cha ka'an‑chi tyampu‑chi sa saviko‑chi tɨcha'a‑chi yɨ'ɨ tye'e nuu‑chi tɨcha'a xiñi tumi ka'an maa‑chi <hesitation> iyo‑chi sa'a cumpleañu. chinu kuiya‑chi nuu cha'un kuiya‑chi a nuu nuu uxiko kuiya‑chi a nuu uxiko uchi kuiya‑chi ta sa'a‑chi viko ta ka'nu sa'a‑chi viko yɨ'ɨ nuu grupu <noise> huelu iin grupu yɨ'ɨ ta yɨ'ɨ musica tuku kaa ka kumi nu ñaa‑ka ta sa'a‑chi nuu mañanita cha'a ñiyɨvɨ kuachinu chinu kuiya van a ikuu nu oko kuiya sa'a‑chi viko‑chi a ikuu nu cha'un kuiya sa'a‑chi viko‑chi a iku nu oko uchi sa'a‑chi viko‑chi a ikuu nu uxiko sa'a‑chi viko‑chi a ikuu nu uxiko uchi sa'a‑chi viko‑chi sotyi tandɨ'ɨ ñiyɨvɨ mañi maa sa'a‑chi viko‑chi ta asu kuchaa ñakucha xu'un‑chi sotyi sa'a maa‑chi nduku nda'a maa‑chi tya lo'o‑ka ten ten <hesitation> ndututun ñɨvɨ kuu‑chi ta natu'un ta'an‑chi tya iin ñuu yukuan <noise> tyi <noise> kɨvɨ iyo cha‑sa'a‑chi kuu ta ñi‑nuu ñiyɨvɨ kuu‑chi ña sando‑chi nduku nanduku‑chi se'e ndutya‑chi nanduku‑chi <hesitation> kumpa‑chi nanduku‑chi. <hesitation> tandɨ'ɨ se'e ñañi‑chi se'e sutu‑chi tandɨ'ɨ ñɨvɨ takuan nanduku‑chi na ndututun‑chi ta ñɨvɨ yukuan tuku kana‑chi amigu‑chi kana‑chi vai‑chi ko'o lo'o ku'va viko chi'in ja kee‑chi ku'un‑chi viko chi'in chi'in ñɨvɨ kuu‑chi ta kuñi‑chi chaa‑chi ndyakuan ta nu kuaiñi kee‑chi nuu xita ko'o‑chi i vasu ndutya a iku ko'o‑chi nuu ndyavichin ta chaa‑chi nuu ta <hesitation> nutu'un nutu'un va'a‑chi chi'in chi'in ñɨvɨ kuasa'a viko van <hesitation> kuatɨcha'a‑chi a nandɨ'ɨ ma kuasa'a‑chi a ka'an‑chi tyi kutɨcha'a‑ndo kee‑chi tyi ve sa ve sa'a sɨɨ‑ndo vee‑ndo kee‑chi tɨcha'a‑chi nu <hesitation> ta kɨvɨ iyo tuku ma viko xiñi tumi van tyi sa'a viko tuku maa‑chi van sta'an‑chi yukuan iya iyo ñiyɨvɨ tɨcha'a ityi. Barriu ityi sɨkɨ́ barriu ityi vee tɨndɨ'ɨ ma ñiyɨvɨ takuan mañi maa sa'a viko‑chi sta'an‑chi nu ta iyo‑chi kuñi sɨk iyo‑chi kuñi sɨkɨ iyo‑chi ñakuñi sɨkɨ sotyi tandɨ'ɨ ma ñɨvɨ mañi ma sa'a sɨkɨ maa‑chi sta'an‑chi nu ta iyo kɨvɨ chaa‑chi ma ii ve'e matoma ka'an‑yo ve'e matoma van tyi chi'í chi'í hndɨkɨ a chi'í cha'ñi‑chi ndɨvɨ iyo kalu ndɨvɨ a iku kalu kalu hndɨkɨ iyo ka'an‑chi chi'in tandɨ'ɨ ñiyɨvɨ nakoto‑chi nukundyaka‑chi <noise> nuu oko ta'an xita <noise> nuu oko uchi ta'an xita a nuu nuu uchi ta'an xita iso kuchaa iso ta'an iñi maa‑chi kundyaka‑chi nu ta cha'an‑chi chandyaka‑chi nu viko ta kucha tɨ kachi tɨndɨ'ɨ ra ra‑tɨcha'a xiñi tumi <hesitation> ve'e‑chi ta ta'an yukuan uchi uu kɨvɨ sɨkɨ‑chi uchi uu kɨvɨ sɨkɨ‑chi <noise> ta'an <noise> ndominku <noise> ta'an <noise> ta'an sauru <noise> ta ta'an <noise> ndominku <noise> sɨkɨ‑chi <noise> ta'an <noise> sauru <noise> ta ta'an <noise> ndominku <noise> sɨkɨ‑chi <noise> ta takuan <noise> ndɨ'ɨ <noise> viko <noise> nu ta. ñaa kuaꞌa kaꞌa‑chi tye ña na kaꞌan loko maa‑chi tye.